Ave que piensi, me recuerdu que dambus a dos se conduran bien en riestras. Sabis lo que digu, no es? Riestrás assin largas d'ajus i los queas, emportanti, en escuridá i sin umidá. Las riestras de cebollas qu'estean bien aireás, por essu es que tamién las pueis guardal en cestus de bimbri porque corri l'airi bien. Peru, amus, que la genti moerna tamién lo puei encongelal ya picau pa no perdel tiempu.